أفضل، أقرأ كتاب زين بدل ما أشوف فيلم، لأن الكتاب يخليك تعيش القصة بعمق، وكل الصفحة فيها تفاصيل تخليك تتخيل الأحداث كأنك قاعد مع الشخصيات، القراءة تعطيك فرصة تفكر، أما الفيلم يكون سريع ما يعطيك ما يعطيك نفس العمق يعني الكتاب.